<noise> <hesitation> ny Grika zao da tena manatatara be am gn tataran'ny fiaignan'olombelo. <noise> La resaky mitôlôzy avao zao gn resahy! Resaky angano; da reo agnisan'ny mana Zagnahary maro nefa koa raha misy mino da tena mivavaky aminy.